Andikpep edi owu emi ekpep dọnọde mm'owu ifiọk ọnọdefi mm'owu ifiọk kobio, ono ifiọk k'ufọk ñwed esin emem ke obio esin emem k'ufok Abasi itie ntimo eke enye ana enye ekesin emem, itie iko odude ana enye ekesim emem idighe ndida ntakesi ke mkpo ana eketibe nda mkpo mifanke nnam anie nyem ndida afia okud obubid, okud afia afia okud obubid obubid mbak otudo idinyene mfina k'isi Abasi. Andikpep edi owu emi edide enye ada isi k'itie iko k'isi ebi, iko ama ọsọñ ọkpọsọñ enye esin emem ono ebi enye edi owu emi atiñde akpaniko k'etie ebi ebi enyeyem e siak enye edi, enye atatiñ iko emi afande fan idimaha mkpo emi ọdiọkde enye ama mkpo emi afande fan koro ñwed Abasi ọdọhọ ke amama akpaniko, akpaniko ada ma ofo, amasu nsu nsu ekare ndida fi nka nsi nsi ikañ bedakpaniko ada fin aka nsi nsi uwem kpukpru ini enye inyomke enye edi owu emi enyenede adade ke iko nsie iyemke mfiña enye edi owu edide nte mkpo ọkpọsọñ k'obio inyomke enwa k'obio . Edi enye emi edide mkpọ ama élibo k’obio iba enye edi owu emi adade isi amonwu ndisin emene enye edi owu emi mm’owu ọdiọñọ kpukpru ini ke ntakah, enye aka ñwed enyene ifiọk nwed, ada ndamana ifiọk adian ye ifiọk ñwed anam s’ifọñde k’obio, idighedi k’obio ikpọñ, ye kpukpri itie eke enye akaka, enye amaebe ana ediọñọ ke owu emi ekpede mkpo abe oro, idu nsie edi oro ye ntak nte eye abañed esine nsine esie ye inua iko asie ana enye ọdiọñọ nte enye etiñde iko, siak edeme ndiwod owu edame ekene ndiyeñ nnem owu uwem ana enye ọdiọñọ se etiñde mbak idida mfina idi, edeme etie nte mmoñ, ama atiñ iko ọdiọkde, etie nye mmoñ mmoñ itara ke inyañ asasuana umukemeke utañ ubok aba do ana ọdiọñọ ana ọdiọñọ se enye atiñde ke itie mkpo etibede esin kpukpru ini mm’owu ọdiọñọ e. Ami ndi andikpep, andikpep emi edi owu emi edide siak enye ama akaka ufọk ñwed enyene ifiọk K’ebi enye. mmo ekenek enye mkpo k’ebi. ekeme ndimek enye o̱bon̄ obio. ekeme ndimek enye seketery ekeme ndimek enye ndinwed mkpo ke ebi ekeme ndilake enye ke abamba efin ua eimi ekotde emi ekotde etie ita ke utoño ke amamba itie ita ke Nigeria ubao usukhode udi ekeme ndino e efim ekeme ndion e akamba itie ke ifum ukara ikpo owu. mmo edi mme mkpo abaña ekpede mbed. mmo ekpep mkpo abaña mbed. mme ekpep mkpo abaña mbed ke. ke abanba obio nnyin. ke usukhọde siak hyene ikpedhe ukara ita ke nkan nkuk Anyin emi do enye ediowu emi edided kpukpru ini owu ekeme ndinyem.